जे भी जड़ी भूटी ने रोहे। जे गर्मी नो मसो माने तूड़ी न कहा। जे दुवीन ने सुखाड़ीन में जाने चाहे। अते आपने पास रखना चाहे। जे पीसी न लेना उलन माने गाने चाहे। जे जड़ी भूटी ने मसाला बन जाने चाहे। जे दाल माने गाने चाहे। जे बाहरना मसाला भी नी खरीदने पड़सेने थे। बाहरना मसाला भी नी खाने पड़सेने। आपने गहरुद मसाला ने तैयार करलेसे ने तीनो कज़े खालेसे ने तेरें पुछन तत्वी भी रोहे।